<noise> Israely! <noise> Da io gn tena mpiady amign' Iran. <noise> Mifamono reo fa nanomboky <noise> tam andron'ny Jesôsy tagny da mitohy zisky henany zao.